So mi nani un inni ni sappo e didi, mi siftoroya lebbi woni nder hitande goo, en gogodi lebbi sappo e ɗiɗi.